﻿Sudafrica pegua reta, kuareta jembiu yepe jae <noise> omboyearetavino <hesitation> braai jeisupeno barbacoa ndie, jaereta <hesitation> oime gunoi <hesitation> tembiu africano holandesa, jare asiaticano, jaereta imiari jaeko vovotie jare viton jae jokua soo otinigüe carne seca.